बेल्जियम को इतिहास एक जटिल और समृद्ध यात्रा है। बेल्जियम को क्षेत्र प्राचीन काल में सेल्टिक जनजातियाँ द्वारा बसाओ गाओ हतो। जिन्हे बैलगााए कहो जात है। सत्तावन इसा पूर्व में रोमम जनरल जूलियस सीजर ने इस क्षेत्र को जीत के रोमन साम्राज्य में शामिल कर लाओ। रोमन शासन के दौरान बेल्जियम व्यापार और कृषि को केंद्र बनी गाओ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में आई गाओ। और बाद में राजवंश को हिस्सा बनी गाओ। लेकिन दसवीं सदी में जाउ फिर पवित्र रोमन राज्य को हिस्सा बनी गाओ। या दौरान बेल्जियम में ब्रुक्स गेन्ट और हेंटवर्प जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र बनी गए। चौदवीं और पंद्रहवीं सदियाँ में बेल्जियम बरगंडियन राजवंश के तहत एक शक्तिशाली समृद्ध क्षेत्र बनी गाओ। सोलहवीं सदी में बेल्जियम हब्सबर्ग के साम्राज्य के अधीन हुई गाओ। पंद्रह सौ अड़सठ में डच स्वतंत्रता संग्राम शुरू भावो। जिसमे बेल्जियम को उत्तरी हिस्सा नीदरलैंड के रूप में स्वतंत्र हुई गाओ।